Ti kitijan vichí na kuchi kinikuti ta kanamiti a to tina a nruhuavii jan, tana chiko ñati ta daxakua tiru ñati ña tina yó daxakuati nriohuavii jan tu na kuchi nati na kuchi nani ti ta iin yokoti ña nati tadanguan xanitanti tada nati nohuavii jan nrohuavii jan na koniti ta ni daxakua ni ña tina okegati doko tina doko tinajan na kuxhi tintanti ta nre datakuetanmiti xatakati nii iinti da iinka ti tada keti konti do nruhuavii jan kua aketi na koniti no tina na ni tutuniti kuanti chinravi ni nriti veeti na okuga nra ho veti ta ho nanegoti ni nroñoniti noó doko tinajan xhi kitijan na kuchi nati ta datakue tanti kini ga nati ta nakachio va xanitanti datakue taniti.